Kauso zamam- zamam mara za- kauso ta biya a ina marabu, biya a ina marabu a gomisu ki bone <hesitation> ko iko marabumi ko wati hai do? banda wahala. gobnati kuwa go iko marake a oni hakkinni, go iko ke a sena bone <hesitation> a sainamma ani mara a'e wahala a i'tito dole a omu bo rabomu ke'e. kogulto riya sai zoni hoti andibu ko isno ko- ko dinom'i ko gomta yasi ko'e woto ki ɓeɗi a millanko, millasoso- sunamsumi ko hfta zuni te woto ki ɓsɗime to dole saina gobnati na taimaka munibu do? zuni ani- ani gartasu ina su ina marabu, a ina mara ai sati bone ai, muni ke daman wahala nom- waram'i mu- mu ina sassaɓe, mu'e kafi, mu galtu riya, mu zinke, mu ɓate, mu batkomi, mu tara konni mu tarko kannim'i. Simu namtu inji mu bugate, to zuni ke a ina marabu wahala ke a sati. 'yanko duniya dan manzo ke dai a omu bo rabonmu, ai muni ke mu'e bonebu albarkaci maramu ke'e mu ina marabu dole dai a omu ke'e mu 'yanko mu- mu- monde ayoto- ona- mu- monde auye dano gagufaza gagufza, muni kuwa ke mu itu ki zuni dole ubangiji a omu bo rabommu 'yanko duniya dan manzo ke'e dole gobnati ke a taimaka muni, muni ai mutina zuni ai ko tina zaisu dole uru a- a abele ka uru albarkancin dai muni ki millanmu ke mu ina wahalabu, go ina marabu ke a saina bone, munike bone andi munibu andi munibu a hak bonem'i sai ani- ani- at- at ani tina zai'i.